La kuro’ xen júú kiee’ e re güiina lyna jná ä’ dxi jïï e re güiina jñá óora ä’ kie’ dsí e re tééra dsira dxó e lii dsi a ä jyn dsira e re tééra dsira e jñá oora ki la ku xéna jná a jia’ guiina jná e jñá óora, bii sún guiina e jñóó óra ba e güiina e lɇ kiaa jö e kiee’ e güyyna bi ka juy óora la’ e bii dxi jïï e jñá óora ba e re tééra dsira e ä’ kie´re tééra dsira e jyn la nɇ köö dse dsáána jná.